مارغان په عمده توګه د غږونو له لارې اړيکه نيسي لکه سندرې، اوازونه کوم چې کولای سي د دوی هغه جای په نښه کي، په ګوته يې کي يا هم ځان ته خپل ملګري را جذب کي يا نورو ته د خطر خبرداری ورکي. دوی د بدن زبه هم کاروي لکه د بڼکو پورته کول يا دا چې پوستکی څنګه خپل تغيير ورکي حالت ته يې د احساسات د رسولو لپاره.